बिल्ल्युं ते ज़्यादा तर भोत ठण्ड लगदी अर वे ठन्डे बुदीन ऊ बीमार वे जांदा, उते जन उल्टिया लग जांदी अर युई चा अर उंगा बाला मा ता बिल्ल्यू माँ वनदे ची पिसा पूसा पड़ जांदा।